चुनौती के बिना बढ़िया जीवन जिनकी संभव नइयाँ । कहे कि चुनौती व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास और प्रगति के अवसर देत हए संघर्ष से मनइको क्षमता और आत्मविश्वास बलियो बनान काम करत हए । तवहिक मारे अगर जीवन जिनके और अर्थपूर्ण और सन्तोषजनक बनान हउ कहे से चुनौती को सामना करन बहुत ज़रूरी हए औ जा से बढ़िया और खुशी प्राप्त कर सकते हए । तहिक मारे चुनौती एक अवसर कल्लू नइया की परामर्श फिर हए चुनौती के बिना मनइ अग्गु नबढपए हए । जितनो जद्धि चुनौति केमतलब झेलनके बुकठिन क्षमता हए मनइ अग्गु बढसकत हए ।